Ru saljajan ndu bueno chi ya lii bale dameskat bu me nomas skara kuent saljajan kuent kjiñ para ntajan rimjiet y kjuende de ru mismo nda para naguail nup lami mas skara saljajan kue para xiaung chi me chi lame saljajan bikia para nda ntajan ramjit mas ajiaung y lami nda nda saljajan makey pa nda laguail y chi ya lii pa nda skane pa nda nsiñ y ru santa xiljia ndu kjuende lii kjiñ y de chi ya lii ya riat kuent ya ki muu ya le ya kante ya nup saljajan bu ndesp me meje nduk lai y dame bi me nomas skara xiau saljajan de ru meje kakia xiljiak ya nip lai mas saljajan me chi ya lai ki bikia saljajan nda meje bu ntajajn lami bale xchija rias dajuajan meje nduk lai meje nik ndamang ntaung chi ya meje lai bakiy si nda nip mang nda ya ndaja saljajan ya stauip sankiy ya lae lke xiñchja ramjit ya nip kjuande dameskua chi ya lai meje nduk saljajan xiau ast lai nda nsiñ ganau ni ya xiau ndu ya nip saljajan me ndu ya statsjep champu ndu ya ndaja. Ganau ya nu nguan saljajan ya xixiñ y dame bi me mismo santa saljajan lame ke nguay meje kueje kagual chi ya me bale saljajan ya meje nduk nda lataung ya nda lame ru saljajan bikiy ndu kjuande ya lai pa nta xiljia ndu ya lai ya xiau ya nup mismo saljajan ya lai parte ya nup mismo me damesku mas xikidat bi nip lai nep nip nju nep nljiajan ramjidat xiau ki saljajan lame y si nip lame ya nau xiau lame ujuy ya bu staguajap sanuye ya guejel santajan ya ntajan nip kueje kui nik lame bu njaung y chi me ya veces bu tienda nda lataung nda mas lantaung mas nti saljajan bi mas nda kiy kabau mas nda bu ntajan mas ganu y i mas ki kiy sani ndu mas ki kiy peje nda santajan y si bale skamjit nda juay y si mas nip bale nda natajan bi mas sanuye nda pay pero chi ya lami nuye biu mikia ni mas lalejemp njaung ni nip kui mas bale saljajan chi ya lami nep njeu sanuant skamjit ya nda bu stataung meje. Ya danua skamjit ya nda statajan ni ya chii ya mas danua y ya nup kueje ndaja saljajan ni kle laui y ya biu ni ya xkial ni ya kle laui ya lalejemp njaung ya nup lajañ ing njaung.